No tuu ei tunduq eriti nigu minolik asi, et minnäq Siberihe reisile. Aga noq, ku ma pidänüq minemä, sis võtnuq ilmselt määntsitki lämmit rõivit üteh, selle et sääl om vist suurõmb osa aost suhtõlidsõlt jahhe.